Toh hamma wo day, gwayo kaŋ a ga te i ga baa gumo zama da manci ɲga day kwano kar-kwayay i si goy. Ni di mo, doole no ɲga no i ga du, ɲga no i ga goy da, kuusa ka yaŋ do no, da kaataku no i ga kar, da kwano no i ga kar, a kulu day ɲga no i ga goy da ɲgay no i ga kar da ɲga no i ga kuusa ka da doŋ a gwayo day nooya. Zama ba ni ba ni ma goy, wala ni ma wadin yaŋ ka, da a sino a si goy doole no mo ɲga no i ga goy da, a gonda goy boobo kaŋ a ga te. Da haikulu kaŋ no i ga te da'day dajin kar yaŋ do haray no, kala da i goy da. Da manci ɲga no i daŋ ka goy, a si te ni di mo a se no i na kar ka i se don a ma <hesitation> a ma ni haawu-daabay te gwayo ma du ka hayo a maga se no. A gonda goy boobo yaŋ kaŋ a ga te ni di doole no haikulu kaŋ ni di i te danjin di na fu te no, i ga ba i ma daabu no ni di doole wadin ɲgay din cina kar-kwayay ɲga no i ga goy da. Ba i ka no da a sino, i si goy zama i si goy da kambe day. A sinda day baŋkaŋ mo ga kuusa ize za ka ne ɲga ma fun da kaŋ sinda karyaŋ hari zama a sinda matekaŋ ni ga te ka hina ka fun a si te mo.